Do hokka dabbaaji woni nder ndiyam duddum nyamdu ngam dum nyama dum heba sembe masin. ngedam nder ndiyam beldum masin, to ko nyame don ha nder mai